La han gee yuuma ba zo'e mɛ. Tu tari teaching de la ayima, fu tari nursing mi de la ayima mi. <hesitation> carpentry de la ayima mi. <hesitation> bank puan tuuma mi de la ayima mi, Moore tukere ti ba yi'ira ti driving la mi de la ayima. <hesitation> sɛba n tuni bugum yɛla mi de la ayima, sɛba n maali n dugeri diisi mi de la ayima. Then tu tari tunsi'a ti <hesitation> nɛreba bɔna alopɛle zuo tuna mi de la ayima.